No nyaki baddirta hakkunde muɗum to yiti nafa nyakini a rande fu a tawan hono ini ma tati arrayto wara dara nokku toɗi tawi koɗi giɗi finni non. To goɗɗum ko ɗi giɗi ma ira nafa ko ɗi nyamata fu sai tawa arroɗi ɗi kan warata to yi'I sai tawa a watta ɓoyta eɗi gara e hoggo maungo nokku fu. <noise>